إي ممكن إنه نحجج السلام العالمي <hesitation> إنه نرمي كل أهداف شخصية وراء ظهورنا، ويكون لنا هدف واحد هو السلام العالمي، كمان نتخلص من أي <hesitation> جماعات أو أشخاص أو ناس ضد السلام العالمي ويعرجلوا السلام العالمي، ونخ- يعني نجعل إنه للإنسان <hesitation> رأي <hesitation> وتحكم في هذا الشيء.